الغرض من عربية المطافي <hesitation> لمن تكون في حرايق بتجي تطفي الحرايق دي و <hesitation> ممكن تودي الموية للمناطق الما فيها الموية ده إذا <hesitation> اذا مستخدمين فيها الموية